المشروع اللي انا شغال عليه دلوقتي هو مشروع التسجيلات دا شغال عليه دلوقتي وسهران وانا قاعد بليل اهو شاعر بالتحمس وان هو ممكن يجيب فلوس لان الفلوس هي اللي بتحمس اي حد فإن شاء الله تكون فلوس كتير <noise> ويحمسنا ان احنا نعمل مشاريع زيه تانيه تجيب فلوس اكتر.